Tsy dia tia lamaody loatra aho ka tsy dia <hesitation> misafidy akanjo hanaovana. Ny vadiko no mijery izay <laughs> sahaza ahy ho an'ny fitena <hesitation> isanandro, ny fitondra miasa, ny <hesitation> fitondra rehefa lanonana. Fa raha izaho no andrasana hisafidy dia izay tojo ny tanako eo ny ahy no raisiko, na dia faran'izay tsotra aza. Rehefa tsy maloto, tsy rovitra, tsy mifangarika loatra amin'ny fotoana iainako ny tontolo androko dia efa mety amiko daholo..